He ndasir we uhúri yaa a waati we, hee birúbi ma mida gaaj, hi ma ngiisi hi ma biyaa arúmba. Bég bà húri njali ma gguulin ndasir gíni, mbon ndu ugaŧa a go, bingi ngi wentel, uhúri yaa boli mo undasir mo, ngi diisir mo. Iyoo, bàa bég bà nbúlig mo han gguul ma reŋir mo, bigí ngi bwentele bolla wi ma binyaa be, bijaa ma ntuug bi njende, njende bi ma binhali bembe a hi ma, bee binyaa njende., we weeti aregile bi asów anan bihali njende, we agi ndaangin Haala ma be, be unge gaadi bborobilem, we lobtaan wo tta yaat.